Zhi dai mukǝla kamza rǝ ya kǝli. Mu mbwa yá zhi, mu rǝ ya kǝli, má pwarǝ mbwa. Kǝli rǝ, wa hya dlǝdlǝɓǝ swi pana ra tsǝrǝvǝ. Má kimbǝ wuro mukǝla kamza na, mbwa dlǝra ˈyashighǝ nǝ hya nggǝngǝlǝw ndu ˈwaghǝw. domin sabuda wa hya tsǝw mbǝ coci, nǝ mbwa dlǝdlǝɓa ghǝtǝn mbǝ coci mma. Wa makaranta shi wa mbwa dlǝdlǝba ká ghǝnyi mbǝ makaranta mma. Má nya tsǝw mbǝ makaranta, má ndwa nggǝdlyi ndwi nǝ mbwa kyi ndu nǝ hwa-hwa gyi, nǝ malama ɗana ɓai swu zha rǝ gha mǝlǝ rǝ pwai ya kǝlǝrǝ mu kǝla kamza. Mbwa dlǝra ˈyashighǝ nǝ hya ndza safayiw, nǝ hya dlǝɓǝ ndza ɓǝɓayiw, ndz ndza ndǝrǝ nai mbwa dlǝdlǝɓa ká ghǝtǝni. Mbwa dlǝra ˈyashighǝ ko nǝ hya ndza sǝrǝrǝw nǝ hya miya ká mbwi, ai ndza mǝnazha ƙha nǝ nuwa ghuni ˈyashighǝ nǝ hya ndza sǝrǝri. Pwai ya kǝli rǝ mukǝla kamza nǝ mbwa miya ka ˈyashighǝ mbwa dlǝra ˈyasghighǝ nǝ kǝli ƙha sǝrǝrǝw. Nǝ mbwa dlǝdlǝbǝ swa ndǝra ká ˈyashighǝ. Anuwi ghǝlǝ má, anuwi yá gudlaghyi má, anuwi tsǝtsǝw má, domin má mbǝ tsǝtsǝw na, mbǝ nǝ mbwa ndza sǝrǝrǝ. Mbǝ ndwa dlǝdlǝbǝ ghǝlǝ, mbǝ ndwa dlǝdlǝɓǝ yá gudlyaghyi. Ƙha pwai ya kǝlǝrǝ muka kamza. Swa ndǝ ndǝrǝ nai hya dlǝdlǝɓǝ ká ˈyashighǝ, mbwai nggyi nǝ ˈyashighǝ dlǝdlǝɓǝ ndza ɓǝɓaiyiw, má hya sǝghǝ kǝlǝvǝ dzǝvǝ kuma nǝ hya rǝ ndza mbwa ndǝ ndǝrǝ ƙha rǝ mbwa dlǝdlǝɓa ka ghǝnyi tǝ pwai ya kǝlǝ rǝ lǝ miza. Ƙha mma pwai ya kǝlǝ rǝ lǝ miza mbwa mpǝmparǝ vughǝw. Má pwai mpamparǝ vughǝ nǝ ndwara dyi miya ndu rǝ vughǝ na, ghǝnji nai mbwa ɗa. Nǝ mbwa ɗa ndza mǝna zha nǝ gha tsǝw mpa tǝ ngga ndu wa mbwa vaizhi nanga ghá ri? Ƙha lǝ miza pwai ya kǝlǝ rǝ. Tun nǝ zhi nggyihwi gha nǝ mbwa miyi. Mbwa kukulǝ má hya kumanǝ mpá rú vughǝ na, nǝ mbwa sǝghǝ ndzondzi, nǝ mbwa miya ká mbwa kukulǝ, ndzaw mǝ ƙha a mbu ndǝghǝtǝghǝ vughǝ ko wanai ndu nǝ naghai. Ƙha rǝ mbwa kǝlǝ lǝ miza. Mbwa ndza kimbǝ mpǝ mpǝw nǝ ɓushi nǝ gha tawa mbu lǝ miza, má duk ndwa mpǝmpa na mi vǝw gha na, nǝ mbwa tsǝw ndzondzi nǝ mbwa miya ká ndwangǝ. Ko kyi kyi na dǝsǝ mbu kyitǝghǝ ndwangǝ, ƙha rǝ mbwa vandza lǝ miza, rǝ pwai ya kǝlǝ rǝ lǝ miza. Má lǝ miza na, mbwa ndza nǝ nǝ mpǝ mpá mpǝ mpáw, mbwa ndza nǝ hura ɓǝɓǝlǝ nǝ ndu, mi vǝw gha na nǝ mbwa gyara dul dǝduli nǝ mbwa bushi nǝ mbwa ntǝ nta miya ndǝ ndǝrǝ, nǝ mbwa ntǝ nta miya ndǝ ndǝra ˈyashighǝ ká kǝla hyi nǝ ndza ndǝ ndǝrǝ. Mbwa ndza mpǝ mpá mpǝ mpaw, mbwa ndza nǝ ntǝ nta ndwi ɓa nǝ mbwa pu pwi swa pu pwi swa nggyalalaghǝ tǝghǝna ndǝw. Má gha mǝlǝ nggyalaghǝ na, rǝ mbwa va nwa ghǝnyi nǝ ya kǝlǝ lǝ miza, má gha mǝlǝ nggalaghǝ na, nǝ gha fǝlǝ nǝ ndwi, ko nǝ gha vǝlǝ so ndu mbǝ swi, ko nǝ gha mpurǝhwi zugha ndwi, to hay ndwa ndza bwai rǝ ghumǝw. Ninta mma wa mbwa nurǝ lǝ kǝlǝ ghǝnyi lǝ miza. Mbwa mpurǝw ndu, mbwa vǝlǝw swa ndu mbǝ swu, má gha nja ndwa mǝlǝ swara na, gha ndza nǝ mpǝnya thlǝpǝw. Ƙha rǝ mbwa vara dlǝdlǝɓa ghǝnyi nǝ nyi ˈyashighǝ lǝ miza pwai ya kǝlǝ rǝ. Har ra hǝi ƙha nǝ mbwa dlǝdlǝɓa ká ˈyashighǝ mbǝ sǝla nyi mwi. Má lǝ miza na, swu bwayi nai mbwa dlǝdlǝɓa ká ˈyashighǝ. Ani ndza ndwa ntam má, ani ndza ndwa ya gudlyaghyi má, ani ndza ndwa ghǝlǝ má. Ani ndza ndwa shíshi swa ndu má, ƙha rǝ mbwa dlǝdlǝɓa ghǝnyi lǝ miza pwai ya kǝlǝ rǝ. Má ˈyi mbwagula mbu na, ko gha kǝlǝ swa hyi na nǝ hya ká ghá nǝ hya miya gha ndza mǝra zha rǝ gha kǝlǝ swana kǝla zhi ri zana ghǝi nwai rǝw? Nǝ hya miya ka ndu rǝ lǝ miza, mbwa ɗaw na a a ma zghuna kǝla zana na nkwai tsǝw nǝya tsǝw swu zhaw, mi wa mbwa shi na, nǝ mbwa kyirǝ ndǝɗǝ nǝ hohwa gyi. Ndza mǝna zha rǝ gha ghǝlǝ swa zha gha ri? Ani nggyi nǝ gha mma ghǝlǝ swara ƙha hundǝ má, ɓai ghǝlǝ. Má gha tsǝw mbǝ coci rai mbwa nwa ghunu mbǝ coci na ɓai ghǝlu ra. Ƙha nǝ mbwa nwa ká ˈyashigha lǝ miza pwai ya kǝlǝ rǝ. Anuwi yá gudlya ghyi má, ɓai yá gudlya ghyi má gha yá gudlya ghyi na, ndwa ndza nǝ mpǝya thlǝpǝw, ƙha rǝ mbwa va dlǝdlǝɓa ghǝnyi nǝ nyi ˈyashighǝ lǝ miza. Ani ndza ndwa tsǝtsǝw má. Ma kimbǝ tsǝtsǝw na, mbǝ nǝ ndwa dlǝdlǝɓǝ yá gudlyaghyi, mbǝ nǝ ndwa dlǝdlǝɓǝ ghǝlǝ mbǝ nŋdwa dlǝdlǝɓǝ ntǝnta miya ntǝnta rǝ ghǝna ndwi mbǝ wuro, nǝ ndwa nja ndwa tsǝtsǝwi. Ƙha mma mi wa ndwa yá, ka mban tsǝw nǝ gha ɗa nǝ gha tsǝw miri miyi nǝ ndwi. Mi wa ndu shi jighǝnǝ ndai ndangǝ ka mban tsǝw nǝ gha ɗa nǝ gha tsǝw miri miyi nǝ ndwi. Mi mbwa kǝlǝ malaghǝ ká mban tsǝw nǝ gha ɗa nǝ gha tsǝw miri miyi nǝ ndwi. Ƙha nǝ mbwa dlǝdlǝɓa ka mbwi rǝ pwai ya kǝlǝ rǝ lǝ miza, mbwa mǝlǝ fǝlǝ nǝ ndu ma ndwa mǝlǝ fǝlǝ nǝ ndu na, ndwangǝ ma ƙhǝi gyara ɓaw rǝ ghumǝw, gusǝi ndza nangai mpǝnyi ndwa mǝlǝ fǝlǝ nǝ ndwi. Ƙha rǝ mbwa va dlǝdlǝɓa ghǝnyi lǝ miza. lǝ miza nǝ mbwa nwa ká ghǝnyi, má gha zǝmǝ swa ndǝ ndǝrǝ na ndǝrǝ na kǝl vǝ gha. Nǝ mbwa nwa ká ghǝnyi ra vandza, nǝ ghǝnyi nǝ ghǝnyi ˈyashighǝ nǝ ghǝnya to, anuwi ndza mpǝ mpá ghuni ˈyashighǝ má ndzaw mǝ ndǝrǝ ghunǝ ˈyashighǝ. Anuwi ndza ndwa ntǝnta miyi tǝghǝna ndwa nu ma, ndzaw mǝ ndǝrǝ anuwi mpǝ mpá ghni mbwai nuwa ndza má, ƙha rǝ mbwa mbwa dlǝdlǝɓa ká ghǝnyi lǝ miza pwai nya kǝlǝ rǝ, ƙha swai ya dlǝdlǝɓǝ lǝ miza zhai ya sǝghǝ kǝlǝ ƙha, rǝ ya ndza na ƙha ra ghǝi har rǝ ya kǝlǝ zali rǝ ya sǝghǝ kimbǝ nǝ yake ƙha har rǝ ya kumanǝ naɗǝ ˈyashighǝ rǝ rǝ ya ya zha nai ˈyarǝghuma vǝla ká zhi. Ƙha mma nǝya nwa ka naɗǝya ˈyashighǝ mma ani ƙha rǝ ya va kǝlǝ mu miza, ƙha rǝ mbwa va nwa ká ghǝnyi lǝ miza anuwi ndza ndwa mpá má, anuwi ndza ndwa ghǝlǝ má, anuwi ndza ndwa ntamǝ má, anuwi ndza ndwa tsǝ tsǝw má, ma gha nja ndwa tsǝ tsǝw na kusi nǝ ndwa vǝlu swa gha mbǝ swi nǝ gha zǝmǝ nǝ gha nkwi. Nǝ gha ndza ndwa nara swu ma, anuwi ndza ndwa nara swu ma, ma ndwai gha shirǝ na, nai gha shirǝ naghai mban vǝlu swa gha mbǝ swu na ghǝnji nai gha dlǝw swu kǝn nai gha zǝm, ani ndza ndwa tsǝ tsǝw ma. Ƙha rǝ mbwa va dlǝdlǝɓa ká ghǝnyi lǝ miza ƙha nǝya nwa ká ˈyashighǝ ya. Domin nǝ hya kǝlǝ panai ya kǝlǝ aci hyi kǝlǝ haliya ɓǝɓai nǝ ndza ɓǝɓai. Má ndza ɓǝɓai na ghǝzǝ na ɗatǝghǝ ndwi, ndza ɓǝɓai mma wa mban nja pa yá gudlyaghyi, pa ghǝlǝ, pa ntamǝ ɓa ntǝnta miya ntǝnta tǝghǝna ndwi. Ghǝzǝ ndza ɓǝɓai nai mbwa kanǝ kimbǝ miya kondzil nǝ ndza ɓǝɓai. Ghǝzǝ na shirǝ ya kimbǝ kyikya pa nai ya kǝlǝ dǝ miza. A mbwa nǝ ˈyashighǝ nǝ hya ndza ƙha <hesitation> swa shi na mǝla hyiw mi tayi ko mayi mǝ vu gha zha na ɓa kǝlǝ kaɓo ndǝ nǝ gha tsǝw mǝlǝ luma nǝ pa mbu kǝshi zughǝ nǝ zugha tsǝw mǝlǝ luma nǝ zugha tsǝw mǝlǝ swa nci ghǝnji kimbǝ naghai ndza mi makaranta na ndǝ kaɓo tsǝw mbǝ makaranta pa mbu kǝshi ˈyashighǝ, nǝ ˈyashigha tsǝw mbǝ makaranta nǝ hya tsǝw mǝlǝ makaranta mbwa nǝ ˈyashighǝ nǝ hya ndza ƙha sǝrǝrǝ ƙha rǝ urowu aci ndwi rǝ ndza ndwa sǝrǝrǝ. Ƙha lǝ miza rǝ pwai ya kǝlǝ rǝ, swai ya nanǝ lokacai ya va kǝlǝ rǝ lǝ miza nai mbwa va dlǝdlǝɓa ká ghǝnyi nǝ pwai nya vandza rǝ lǝ miza. Mbwa nggyi nǝ zugha ndwa ndza ƙha sǝrǝrǝ ƙha mbǝ urowu. Aci ndwi ndza ndwa ghǝlǝ, ko ndwa yá gudlyaghyi ko ndwa nara swi, ƙha rǝ ya dlǝdlǝɓǝ lǝ miza pwai ya kǝlǝ rǝ. Lǝ miza gha nǝ ndwa ntamǝ kusǝw, mi nǝ gha ndwa ntamǝ na, to má ndwara na to ndwa gha tsǝw mbǝ coci. Mi nǝ gha ndwa yá gudlyaghyi na, to ma ndwara na hadlǝn ɓa nǝ ˈyarǝghumǝw ká tsǝw ɓa mbǝ. Cociw ƙha lǝ miza don má tsǝw gha coci na swa ghǝzǝ capǝ nǝ mbwa nwa ká gha rǝ baiɓǝl na, má swa ghǝzǝ na ɓǝɓai swai gha zha mǝlǝ má tsǝw gha mbǝ makaranta má ƙha nǝ mbwa mǝlǝ mbǝ makaranta mma.